majarita kia se kai ena dadi rimoi majarita kia bato ua majarita kia ma dagilom kai dadi majarita kia se kai ena toma awal moju ge ona simo simo ona so ngaje ona forero ngone sema borero bolo ena ma ronga fitua. fitua waje awal kurehe sala turu ma jako lenge awal kurehe dahe turu tagi tema jang se laha ena mangale waje tama awal moju tama kia se kai yang ngone butu wange sari wange malaha ngone fo firi wange nahas wange ma bota ngone firi ena ngone butu wange malaha ge dahe rai. <noise> ena ma awal moju ngone susu salam, susu salam si salam ge ona toma pehak faya yo dahe rai <noise> ona so nyota salam ena ma ronga salam ma goreho dadi pihak nau nau sogado salam ya tama <hesitation> fayana hali sebangsao nayo gahe ena rai ona suguliho ena ino tama pihak ngone nau nau ena mrenga mronga salam bagureho, balito sesalam bagureho susu lai yado te ngone rai fara ngone ngofa nau nau ngone de hali sebangsa nau nau rai ngone sodagi ya toma ena maronga susu lahi, susu lahi ngone lila wange malaha yali ngone fidi wange nahas, ngone so dagi ia toma wange susu lahi ngone fadaga ona pihak fai ana hali sena bangsa, sebab ona sim simo aji oje kene papa se yaya ne ngofa lamo hali sebangasa ne ngofa ngone ia hadagar ee lahi ona na ngofa ona na ngofa faya ona waje simo simo waje ngone yado iyah gela ona dadarure re ngone lahi ona na guraci se salaka ona yo tang seforia suru segulu seba tahun posa rai ngone susu lahi blito syo namaya. ngone fo maku waje se ona makulai sona butu wange enam waktu majang selaha ngone fidi wange nahas ngone kota ena sibido ma ija, kota bido sema ija rai ngone se ona pihak faya dadi rimoi ngone maku mote ngone butuh enam wange laha malaha fidi wange nahas sodagi ya tama munara cerita sudio naya tama munara, ma munara kai ge ena lila tama lila wange majang sewange malaha ngone firi wange nahas, si bilito si ngone maku sah se fakaten na ma wange ora futu rau ora mega ma taun rao rai ngone sodagi ya tama ena ma kai gate be ena madafutu re kai nange re ngone sodagi tama munara remoi ena maronga hogo jako seruko, hogo jako seruko rai ena madifutu kari ngone sodagi tama kai kia ua kai, kai si bilito si kai ge sodagi rai su si rea rai ngone ia tama ena ma munara rimoi mironga golu, golu rai sodagi ya tama `oro barakati oro barakati se wange nege rai ena molobino bolo modofutu bolo. mo modufu tulubino bolo mo dili lubino tama wange tama hadis waro moi nage bolo hadis wa malofo nage ngone tagi suba, tagi suba toma fayana halis ena bangsa ngone gosa ngone faya tagi suba to ngone halis ena bangsa ngone nayuma, ngone nagoa, ngone na papa jojo, papa nyira, ngone na tete se di nene, gate jea lia tama ngone na fayana na na papa jojo, na papa nyira, na yuma, se ona fola fola baseba kage tora, gahi mega si simo simo fato ona atur se fato te ngone ngofa sedano gahi mega si kia rai ngone fo tagi suba tagi suba nagena mangale ena madoya de ngone tagi hadaga ngone na fayana papa si niyuma, si nigoa. se papa jojo se ni papa nyira blito se ne tete se nene ahu moju ngone tagi suba ona ngone tagi iya ngege ena ma ronga ngone tawaje ngone sabai te ona waje fangare ri ronga nde. fangare tare tare fangare karja gate re ngone kage tama tagi suba ngone maku nao gate ge yali ona papa bolo. ona yuma bolo papa nyira bolo papa jojo bolo. ena ge ona forero ngone. ona sejum ngone kia se kai ena ma gosa gate re enam gahi gate re ena ma adat se atoran ge sodagi iya ngon lofo ahu fola rimoi ge ma gateere magosa gate re.